Дар Юнон яъне Гретсия обу ҳаво асосан баҳри Миёназамин аст. Тобистон гарм ва хушк, ҳарорат метавонад ба чил дараҷа расад, бахусус дар минтақаҳои соҳилӣ ва ҷазираҳо. Зимистон мулоим ва боронӣ аст, боришот асосан дар байни моҳи ноябр ва март мешавад.